Si pensu ch'a i dëvrìa esi ën limit përché si tüte le persun-e aveisu più o menu lë i meme gli stesi soldi tüte le persun-e starìu bin e ënvecce ëncöi ënt ël munt a ie persun-e ch'a sun trop ricce e d'autre ch'a sun trop paure